අද වේගවත් ලෝකයේ <hesitation> අපගේ රැකියාව සහ <hesitation> පෞද්ගලික ජීවිතේ සමබර කර ගැනීමට <hesitation> බොහෝ සෙයින් වෙහෙසීමට සිදුවෙනවා. ඉතින් <hesitation> රැකියාවේ කටයුතු <hesitation> රැකියාව කරන ස්ථානයේදී <hesitation> නිමා කරලා <hesitation> ගෙදරට ආවට පස්සේ <hesitation> පෞද්ගලික ජීවිතය <hesitation> තමන්ගේ පවුලේ අයත් එක්කලා <hesitation> ගත කරන්ට <hesitation> වැඩි අවධානයක් දෙනවා නම් <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> ඒක ඉතා වටිනවා. මොකද <hesitation> රැකියාව කරන ස්ථානයේ තියෙන ප්රශ්න <hesitation> පෞද්ගලිකව ගෙදරටත් ගෙනල්ලා ඒ ප්රශ්න එතනදිත් විසඳන්න ගියොත් එහෙම <hesitation> පෞද්ගලික ජීවිතයක් නැති වෙනවා. පෞද්ගලික ජීවිතේ තියෙන ප්රශ්න රැකියා කරන ස්ථානය අරන් ගිහිල්ලා එතැන දී අවසර ගන්න කටයුතු කළ රැකියාව හරියට කරගන්නත් බැරි වෙනවා. ඉතින් <hesitation> මේ දෙක හරියාකාරව <hesitation> කළමනාකරණය කරගන්ට අපි <hesitation> ඉතාමත් කල්පනාකාරීව <hesitation> බොහොම ඉවසීමෙන් යුතුව සහ <hesitation> සවිඥානිකව කටයුතු කරන්න ඕන.